الأعتزار بيكون بحجم الخطأ ، يعنى لو إنى أخطأت خطأ مرة فادح بشخص ،فلازم لازم الإعتزار يكون مرة كبير ومرة واضح ومرة صريح ، ما فى ضرورة للمماطلة بس انت غلط أبس نا غلط ، الإعتزار لآزم يكون صريح وبصورة واضحة ، وبحجم الخطأ الى أنا أخطاته.